<hesitation> isa paire manomboka amina zéro zao ai: <hesitation> zéro, aroa, efatra, enina, <hesitation> valo, fôlo, aroa ambiny fôlo, efatra ambiny fôlo, enina ambiny fôlo, valo ambiny fôlo, aroa-pôlo, aroa amby roa-pôlo, efatra amby roa-pôlo, enina amby roa-pôlo, valo amby roa-pôlo, telopôlo.